In inachi in ina te in in taka jiti chi nu ka´a luuati kaju ku´u initi, kao ku sii initi, te kanio tauti suni kaku xii init, tu ka vaa initi, ja na kanioti <hesitation> taka in ina nuni jao ja ni jati ka´a luuati va´ati suni kutachi jinoti te skukati su´umati ja ka ku sii initite kuangooti.